सफलता म भाग्य के कोई भूमिका नही हवे। भाग्य म ओ निर्भर रहथे जेमन के हाथ पैर नही होथे। सफलता म मेहनत के भूमिका होथे। अगर तै मेहनत करबे तो तै सफल हो जाबे।